Alura lon che mangiuma dë biologich al e ch'ël biologich al e trasà e sas più o menu da ëndura arivu le coze, sas cume a sun staite cultivà, ënlevà e al e 'na certëssa ën sima a lon che a lon che ün a pöl mangé, ënvece la resta ses ën le man dë nost Zgnur ënt ël sens che sas pa da ëndua arivu, sas pa bin cum al an fait a felu, cuindi ëntà fese ël segn dë la crus prima dë mangelu <noise>